भैया तुमन मन संगीत कम कर सकत हवा ऐ। हर बहुत तेज बाजे हवे हमन ला बात करे के हवे। क्या संगीत धीरे कर सकत हो हमन ला बात करे के है। संगीत तेज हवे हमन ला परेशान करत है। क्या आप बाकि ग्राहक ला परेशान करत हो। का हमन शांत वातावरण में खाना खाना चाहत हवे। का तुमन मैनेजर से बात कर ऐ ला कम करवा सकत हो।